Entre ikhaa xu̱wa̱án ga̱jma̱á khaa míxtu̱u̱n rá, e̱ste̱e̱, <hesitation> rí naꞌne mbúthiin mbúthuu̱n rá, ree <hesitation> na̱nguá mbéꞌtháán rí nuni̱i̱, sino que xámá míxtu̱u̱n rá, na̱ma̱ñuu̱ naguatuu̱n tsi̱jní ja rá, e̱ste̱e̱, <hesitation> hay veces natsimuu̱ ixi̱ <hesitation> rí ikhaa̱, na̱nguá mbáxu̱u̱ꞌ, tsíyoo mbáxúu̱nꞌ, tsíyoo mbáxu̱u̱ꞌ khaa míxtu̱u̱n ga̱jma̱á khaa xu̱wa̱ánꞌ. Xómáꞌ xu̱wa̱ánꞌ rá, baba naꞌnii̱ xóo eꞌne xa̱bo̱ iꞌnii̱ ja, nabóo̱ ja, naꞌni naꞌnii̱ kólée̱ naꞌnii̱, xí na̱ꞌkha̱a ña̱ꞌñii̱. Óra̱ ndaꞌyoo̱ má tsí ña̱ꞌñii̱ rá, tsíꞌnii̱ mi̱khu̱u̱, tsídxaꞌvée̱ rí mi̱khu̱u̱ khaa tsí ñaꞌñii̱, xa̱bo̱ tsí xtáa̱ jmáa̱. Pero óra̱ míxtu̱u̱n rá, tsúꞌkho̱ tsí babaa, e̱ste̱e̱ janíí ꞌnii̱ ja- janíí, janíí i̱ke̱e̱ ja. Como que tsíxnágaméjuu̱n guíñuu̱ má rí ndaꞌyóo, i̱ndo̱ó má nandoo̱ khaa̱ ri̱ mi̱khui̱i̱ ri̱ga̱a̱. Ajánꞌ, xúꞌ-rúꞌkho̱ juun rí naꞌne mbúthuu̱n, mbúthiin míxtu̱u̱n, mbúthiin khaa xu̱wa̱ánꞌ ja. Óra̱ xu̱wán rá, nadxaꞌwée̱ ja rá, na- xí xa̱bo̱ tsí ra̱ꞌkháa ña̱ꞌñee̱ rá, naꞌnii̱ mi̱khu̱u̱ khaa̱, xa̱bo̱ tsí na̱ꞌkha̱, tsí tséꞌne nuwii̱nꞌ. Xómáꞌ míxtu̱u̱n rá, tsíꞌnii̱ má nimbá ja, víí ri̱ga̱a̱ ja, e̱ndo̱ó maꞌ naꞌnii̱ xí rí ndeꞌyoo̱ rí ngroꞌoo tsi̱jní naꞌnii̱ na̱ka̱raxkoo̱ tsi̱jní, mí xúꞌkho̱ máꞌ naꞌnii̱ mangaa̱ rí. Natsimuu̱ xtóo ixe̱, ki̱jmaa̱, na̱ke̱e̱, nagáyuu̱. <hesitation> ndo̱ó máꞌ rúꞌkho̱ juun rí naꞌne khaa tsí míxtu̱u̱n, junjúnꞌ. Óra̱ mbúuthun dxaꞌwá míxtu̱u̱n ja, naꞌnii̱ khá miáááú ꞌnii̱ ja, xí rí diéjuun nandoo̱ o na̱xki̱dxu̱u̱ mbo̱ꞌ, nadxaꞌvée o <hesitation> tsáa juun naꞌne jmáa̱ xu̱wa̱ánꞌ mbo̱ꞌ, ndo̱ó na̱tsa̱ñu̱u̱ꞌ jmáa̱ xu̱wa̱án, tsíyoo̱ gáꞌyoo̱ ni má xu̱wa̱án tsíyoo gíꞌyáa ꞌne, ni xu̱wánꞌ. Xí xu̱wa̱ánꞌ iꞌkha̱a rá, naꞌnii̱ mi̱khu̱u̱ khaa̱, na̱ki̱xi̱i̱ maxnúu̱ jma̱á ñawúu̱n jma̱á xáñúu̱, naxpáthii̱n khaa̱ xu̱wa̱ánꞌ, xúꞌkho̱ máꞌ eꞌne xu̱wa̱án mangaa rá, nandxaꞌwá xu̱wa̱án, nagaꞌne xu̱wa̱án ma̱ꞌga mi̱khu̱ aphuu̱ ja, rúꞌkho̱ naꞌne rí mbúthúu̱n, tsímbáxúu̱n khii̱n. Mbúthiin míxtu̱u̱n, mbúthiin khaa xu̱wa̱án mangaa. Óra̱, i̱mba̱ rúꞌkho̱ á, xómá kóle̱e khaa tsí míxtu̱u̱n rá, na̱-naríguii̱ ni̱i̱, púro̱ ri̱jma̱á rígu kólee̱ jaa̱. Xómá khaa xu̱wá̱n rá, bráka kóle̱e khaa xu̱wa̱án ja. Rúꞌkho̱ naꞌne rí mbúthuu̱n, mbúthuu̱n, ra̱bíꞌthúu̱n, ra̱mbíꞌthíi̱n rí mbúuthuu̱n.